Hahay ya' nua te ya' <hesitation> manilow resep te apatukan te malili ti, yak nung goreng ya' nung gorengkan te ya' apa namake, <hesitation> langsuna mahuro' wo langsuna watangne <hesitation> yanum mundupa kecap wo asin ya' mundupa te kiman ya' kiman malili ondesawa ko onde <hesitation> puyun-puyun tu ondesu waley <hesitation> te ya' <hesitation> kiman te wawulow ti te ya' kiman kan mawuro' te one sop nesene sop tu namake katimbu, wo akar kuning, wo one <hesitation> tahu hinoreng, wo one kinas mawuro', ore' kinas teri', <hesitation> namake saus monanam talus <hesitation> tan ya' ren ngoya' ren pandung mamihu' suwaley tu ngote'e yalkno tatera <hesitation> kimakan te'e. jadi yak pandung mamihu' suwaley ma'koto <hesitation> kan di sawa wo puyun-puyun anak ucil waley, <hesitation> taluas <hesitation> maunanam kinan ikami i hahay, <hesitation> jadi iyapadung mamiho te, <hesitation> te tukuna <hesitation> kantu sederhana ton <hesitation> maunanam, te taluas ka apakah pandungan ku, kan malili wo lamalutu hairin ya' mangule suwaley ya ngoman pandung ko mamiho tu' kinan tu lamalutu tu tahu hinoreng wo <hesitation> kinas mawuro' na' teri' namake saus te pandung <hesitation> pihowaan kusualey te monanam taluas.